पुर्तगाल अउ स्पेन के नेतृत्व म पंद्रह शताब्दी म अउ कुछ महान यूरोप के राजा मन गोठिया कर ब्राज़ील के मानचित्र म जोड़िन। गन्ना के खेती ब्राज़ील म बहुते पुराना दिन से होथे।